Pues este nii rzuniah rquynni este ya que riwnzack rabani’ah pues nii ni na, pur niini na xgáh ni per este aparte de que vanápni rathe ra gyb ‘gy, ráthe raný, xiná’gy zány, xiná’gy vazanén ra buny’ah pues rckyn pany tëh, ahora si que tché th buny ni rny raba piloto cun th comiloto, ra nii ni na, rquinpa’raba queity-ckan gýax rabii gyxuny rani the bannany xnees ni, vanaany xina gúnny xiná’gy, bueno, xina’gy caloo gyckyznaa raba lán’gy, xiná gy, zá gyxun raba camión, pues vá nan raba xiná’gy záan, the niiny vanáany, pues es que zá ga ny rxun raba este queity-ckan vázeedis’ny laty rckazrababanuu sino nu gah th mas omen za th nez-gýw’gy, vá nan rabá ckaneez’gy vázeeraba pues nes gá’gy ni rcquinytchinald raba te par queity tchi tchú zani tanto lo ztoo ra ni zyed, <hesitation> pues ná ga ni guen te par queity tchichun lo zani tchi ni va rckaa raba rzón xinágy vazee raba.